Okei ong braun rais, braun rais ong aii ong nommai o'okonowah ngung sugar diabetic hokoyori ko braun rais manni inakahgung. Braun rais ho mirahu <hesitation> si ong siiho ponna hoiko hoyori ko aii hoko newamo aii manni toku namah onohe waherong. Nommai o'konoo'kong aii <hesitation> onnowo yaki topo honuroi tukung hoko rais tiwa' neimo, hoyori koh rais noi mukisa toku toku mirahu roko ro hoko siiho tiwa' diabetic tuhah soko o'konororomo hoko neimo toku topo honungah tui tukung. Braun rais ho best aii inangah yaki mirahu. impa ong koh skel, ong koh skel rais, skel rais ko mirahu. Skel rais ho mirahu o'ko kori nee ong skel rais ningii toku namah onoheungong, hoho manni o'koki noi ong tuu roki hoyori owotiwo o'konoworokong haha' worokong. Noi ngori ong supukah mirahu tangakong ongyori o'ko skel, ho tuu ki nong ru'kiku toku topo honungorohetong. Impa ongyori ko roots, ong ko roots noiki nahakong o'konowokong ong roots ponna kong, ru'kiku ponna hetong toku onnowo skel. Ho hoi nommai ho opuritpuri hiya onohewakong nahah ong ko o'ko ong skel, ong skel nawa' ru'kiku roki no roki nowonig huka' hetong, roki hoyori maki kotah huka'hetong. Impa ong o'ko roots ponna kong. Impa ho ong koh tuuki ru'kung kong, tuuki ru'kungku noi nawa' toku topo neworohetong, onnowo nii ong sikel onohungong, skel manni roki o'koki moo ki ru`kah manni toponing neworohetong ne honungoi tuhetong. Ong koiso o'ko ong koh roots ho u'kisang nee manni poti no'ra nonnong newummo nu`ku nommai ponna ngi ho o'konowakong roki ko koiso ru'kaku o'ko manni topo honungaherong newamo hoho poti ponna nangi o'konommo nu'kong newummo nu'kong riku. Impa ong koh sikel ho roki manni inangiro meng ru'kihetong.